Carte bancaire ndreka an, iny an misy volanao zany anatiny akao, de iny an fomba hangalanao vola amin'ny banky raha ohatra ka sy te hampiasa chèque anao, de atsofoka izy an, atsofoka amin'ny fomba fanofohana ananjy iny de kitihinao an, arahinao toromarinka amen'ny ecran an de mampiditra code secret anao satria iny nenao manokana, de anao mi mahafantantra code secreny de mivoaka vola avekeo